اكتر حاجه غريبة حصلت ليا فحياتى هى انى مره كنت راجع من الجامعه بتاعتى بعد ما خلصت دراسه و وانا بركب العربيه اللى هتودينى مكان بيتى شخص ما سرق موبايلى وكنت ساعتها حاسس الموضوع غريب جدا لانه كان اول مره يحصللى و كمان زعلت جدا بسبب ان موبايلى اتسرق بس بعديها جبت موبايل تانى وحسيت ان انا نسيت الموضوع و دلوقتى انا عايش تمام